ḵu ḵu ma nítan pu ngaítuáhi chu áchániá, ma nítan ngaítuálau chántu ngué ké ké ma nítuálau chántu ma ngaítuálau chántu chú ánku áni lauín. Bidánta chú ké nítan ngaítuálau án ngaítuádaun lau shum shumanyá. Kávan ké ní ma nítan ngaítuáhi áchániá. Kán táxá chátaikín kán án kulá án lé xá zírná átá chátaikán zírá. Héti án kán ma nítan kán ngaítuálau chántu ma n ké nítan ngaítuálau án ngaítuálau chántu áni lauín. Kávan lé xá zírná lampánk pu nísé na tók lampánk pu nísé lé. Án kín kán títé án chátaikín kán títé ma ní lé ma nítuálau chántu áni ngaítuálau áni. Lé lóosá án mí tángháu ké nítan ngaítuálau ángá hé tún lái tsuúngá kú tsuúngkú áté pu hé. Án ma nítan chán ngaítuá chú na kávan ké ní hauí. Án tsuúngkú áté tán lé ma nítan ngaítuáhi áchá fé méini.